Kami sepitu matoari inaku emaku nyaku istawong seenam yaai sekakaku cera kami so cumerita nambale mapakeman tonsea tansa torona kakatku tii nosia manto nai jakarta ma sowok ma logat sowok malayu tansa torona pasowo kena ma bahasa yong gami tii sadei basa malayu tarnem ne malayu tarnem ne jakarta wo tarnem ne tonsea wo tarnem ne apat tetarnem sakami cumerita nambale